Suuéma, nruckbama ilanni, nkanji nruckbane, di inaakumoloma, di ibanti ibuugh. Isii ndéé: wune thiéébma la ilanni. Thiéébma ghuna nféé wuu-gnoju-m-mboode-gnojukama-rundutu kan. Thiéébma nféé nangh, yaasa nféé nangh, <hesitation> doomoda nféé nangh, duwutiir-gnoju, thiuwu duwutiir nféé nangh, séébon nféé nangh, yaasa lack nféé nangh, maafé ghune dan nféé nangh dan.